Mi buran mi volda be longaji di mi volda be dabbaji. To mi eti be himɓe mi nafta lungaji am to mi yiɗi dim ɗon ko mi waadata be hefta. To velu ɗo dun daama am mi waadan bana reedu du nawa am be heftan. To mi yejjiti laawol saare mi waada bana heftata laawol saare haftan, amma to to mi njoodi be dabbaji kala no mi waadata pat be njooda be ɗo laara mi be heftata bi notata waala be waadata.